Láh eí do noh áh juego záh chá shoi pei muo cái náh joh noh có tsá müh cá nai, có tsá müh cá nai noh ain oh juego-juego áh-áh záh la eih jóh có gi tsá naum, muó tsá jaim muoh záh joh muoh tsá zaíh tsá có muoh ni buo cóh estaca jóh chí tsá punta joh noh có gí muo ngo rá shá jhó óh tsá tóh jóh tain tsá chái puntá chá áh muoh naí ih ná doh jo-jo nein tsá maig ká tain jo-jo noh jó ain gi zain láh cóh tsá ain áh jó áh zaí muoo tsá ain áh já có ká aig gi taum nóh ko kóh tsá shoi cóh muo kó base lí ain li tein tsáh jóh-joh noh có-có laig muo marcar kóh, koh laig joh chaí laig do ná tai tsá jóh náh joh no por-por pareja joh oih roí tsá jóh bu no ain, jó buí tsá cuáin oh jóh oig roi tsá bá no já tain íh ngo quín tain íh ngo ni fú joh, joh yá se regresan. Noh tsá taí taum chaí laig-chaí laig joh tó óh ih jain do gí náh-náh éh cháh taum joh tó chá eig roi noh oig tsá roi joh, oh juego ka laig jóh cóh gi taum záh-záh báh ñi laig niu tsá áh corcholata <noise> cháh mju róh chá cerveza muoh tsá plano jó-jo noh muo tsá-muo tsá máh joh óh tsá tóh taum tó áh centro jó-jó naum chin tsá ñih tó tsá ñih chin tsá ñi joh. Jóh múo tsá chá jaim mouh do joh jíh tsáh ñi cha rói, có bá ñi laih óh. También dó tsá taíg joh ká yíah la eíg có tsá taiag chá náh tsá noh muó áh muo-muo zái muó máh jóh noh áh joh muó búo jóh nóh múo tsá yá múo tsá muo taig cháh nóh áh si invento del pueblo pues záh taig tienda pero taig-taig já laig ni cúain muó jóh pé áh doh áh muo tsáh yaíh joh. Yáh múo tsá tó tsá noh tó tsá ku tó óh yá muo tsá cuó múo tsá áh taig muo tsáh cúo tsá forma taí tsáh cóh no zaí cóh éh ñih cóh ñi laig cóh búoh tsá muo tsá yá muo taig óh áh jo juego záh káh áh có tsá lá eig gá-gá laíg áh já.